بالنسبة ليلي وخا كاين تخوفات في هد الاتجاه ولكن معمرو عتولي الآلة إنسان كيفما أن الإنسان معمرو يقدر يولي حيوان والحيوان معمرو يقدر يولي إنسان، فالآلة معمرها عتقدر تولي إنسان، تقدر تعمل تعمل بزاف ديال الأشياء تقد تعوض الإنسان في مجموعة المهام ولكن معمرها عتكون إنسان كامل بالأحاسيس والذاكرة ، فهذه مسألة مستحيلة.